Fahitalavitra zany a de vata iray mandeha amin'ny herinaratra, de f- fomba fiasan'izy io arak'izay anarany izay hoe fahitalavitra, natao hijerena sary any alavitra any, mampita zany misy mampita sary zany amin'le fahitalavitra, afaka ijerena ohatra hoe vaovao, sarimihetsika.